'Ngo nej chuku chu'bi' 'hiaj min 'ngo nej chukuáj hia bo' hiako' hiaj bo' 'ngoj chej bo', ba taaj ni ta tani chuman' man xuj nej chuku ta chu'bi' 'hiaj, si cha chuj ñun' si kari xuj si benenu xuj ñun' ni ka'bi' ki'hiaj xuj, bé nej chuku lí ta chu'bi' 'hiaj 'ngo sikúj sisi sikúj bbe xuj, ni kachin' nichun' riñan nikin xuj ni kari xuj sikúj xuj ñun' ni kai ñun' ki'hiaj xuj nej, kiran' chii ñun' ki'hiaj xuj nej ni kamin ni kabi' ki'hiaj xuj nej, nej ba 'ngo chilú chilú chiri' ataj nej chuku lí man riki hio'ó chu'bi 'hiaj nej chuku lí ta, si taj run' 'hiaj xuj si kahia' 'ngo xuj ñun' katu xuj ru'hiaj xuj ni chu'bi 'hiaj nej chuku lí ta, ba 'ngo kuahiu lí nej sisi kachin' nichun' riñan nikin' xuj ni ko' chuj kanj ñun', chu'bi 'hiaj nej chuku taj sé chuku sé chuku kij min nej ta'aj xuj sani chu'bi 'hiaj nej xuj, bé chukuá bin ta min chuku kij cha sani ni chuku a'ngo taaj chuku lí ta chuku man chuhua chuún' min nej xuj, sani chu'bi 'hiaj nej xuj ni bé nej chuku ta chu'bi 'hiaj ba 'ngo chu'be bbé ba taaj chu'be xi ba, ni cha xuj ñun' ni si na'nín ra'a xuj ñun' bé ta ni chu'bi 'hiaj nej xuj, bé nej chuku lí ta chu'bi 'hiaj ni ba a'ngo a'ngo taaj xuj, sani sé si chu'bi 'hiaj cha taaj xuj nej chuku lí ta min chu'bi' toj 'hiaj.